أول شي نخفق الكريمة تقيلة مع سكر وفانيليا عشان تصير تقيلة، وبعدين نضيف الحليب المكثف المحلي، ونحرك المكونات مع بعضها، نحط الخليط على <hesitation> في جدرة هيكي ونغطيها بالنايلون حطها في الفريزر لمدة أربعة أو ست ساعات بش تولي عندي- تولي عندك أيس كريم.